तनाव ऐसा शब्द हवे जो हमर जिंदगी के आम हिस्सा बन गयस हवे। ये हमन ल मानसिक अउ शारारिक होथे। तनाव के बहुत कारण हो सकत हवे काम के भोझ रिश्ता म तनाव। आर्थिक तंगी स्वास्थ्य समस्या अउ। जीवन म बड़का बदलाव। तनाव के लक्षण हवे थकान सिर दर्द। नींद नही आथे अउ भुको नही लागथे।